Õhklämmäpump jahutas õhku niimuudu, et tuu tõmbas väläst õhku ja sis lask tuu läbi jahutuselemendi, koh sis õhk muutus jahhembas. Ja sis puhk tuu sullõ tarrõ.